<hesitation> Ɗum kaa a wiyan o yaha oo ɓamoya puwa e ɓamooɓe puwaaɓe. <hesitation> Ɓamooɓe janɗe so ana pooɗaɗum, <hesitation> ɗum nii woni ko yaawi ɓuttinɗinde neɗɗo koo kaa; walla duu aɗa waawi-tawee aɗa yiiloyoo aɗa warta. Aɗa ñaama aɗa haara.